Ny anjara asan'ny amboadia amin'ny resaka tontolo iainagna ndraika dia izy io araka ny fafala- fahalalako anazy dia tena biby tena mazoto mihaza izy io a, dia sady mamono biby izay manimba ny tontolo iainana a, dia <hesitation> sady koa biby mba mahay mizara mahay ma- manome ambiny amin'ny fihazana ataony <hesitation> amin'ny maha-samy biby dia mba mahalala mametraka an'ny hafa izy e. Izay no anjara asany amin'ny <hesitation> amboadia.